e jun ma'sb'al <hesitation> rajawxiik que xu't kachapan xu't qab'an qa mees rajawxiik qa chap otz kab'an chiran <hesitation> waxa' qachapan <hesitation> kib'ixek xu' qachapixtaj kab'an laj qa mees wo kaj kawan taj chimod kir kirsaq'ar kirisaqab' kaan <hesitation> rajawxiik otz ka chapan kab'aj k'o jun k'o jun rajawxiik kalan <hesitation> re wa' keer b'an mees wa' otz kiranan rajawxiik kachap paqa q'aab tekera' tikaal tikaal kajb'eek qab'an jun mees la <hesitation> ela' rajawxiik kiretamaaj jun che ixaq' jun che laj liit' qa k'u't chiran <hesitation> richapiik jun ma'sb'al k'o chan <hesitation> k'o ak'alaab' ke' kawantaaj ki kichapan ke' kawantaaj rimal k'ot kimaak' k'ot ni jun kirk'u't' chikyan k'o ak'alaab' ki kichap li che kiq'ab' cha ke' kawantaaj k'ot mees ki kanan e ki kiya' kan mees ela' rajawxiik <hesitation> otz kachapan paqa q'ab' ka k'ut' chike la ak'alaab' kewa' rii' kib'aneek ki b'an mees kew'a rii' kab'an a mees kewa' rii' kab'an kewa' rii' xa kela' kela' chire <hesitation> qas otz keel jun qas saq' keel kaan chal jaay <hesitation> rimal la qak'u't chikan cheel mees la rajawxiik keel b'iik xa kela' xaq'ti tz'iil k'o pa jaay ela' rajwxiik jun ma'sb'aal cher kojiik cher b'aniik tyoox.